والله قصة الأمير والخريطة <hesitation> في يوم من الأيام الأمير كان الأميرة كانت جالسة في القصر وطلعت خريطة جديمة من تحت سريرها كانت الخريطة يعني بتوصل لمكان بعيد مليان أسرار جديمة بعدين قررت هذه الأميرة إنها تسافر مشان تكتشف هالأماكن وكان فيها مغامرات وألغاز لازم تحلها.